Hadama remme yonkin valeur ngueni kebe kéni saha gna, saha ngana gna makha fofo souya makha, saha ngana gna makha sonoyé nkhana kéfi ké nokho kounganagna makha an golé a gnonki ké valeur lina sirin nthiri a ni tanga siri.